Turu mamanu lante kawegilia. tsi tokui te kui gulia turu mamanu lan. lie kalatak tara bongbong. nasega kannou turu sumatin tar. ha redi regen e lar turu hatatei balia te kagi luma. rekeiega bita. luhatoleiega mats ke hana luma. kapana baliate hareri nega lie lagi tara mats tokui. tekana tokui turu skul. lie lag turu skul. te kanen imei. lie lagime te kawana yokui. ketegi latu. kopis guma mi tuku gowe han. wanken nua hats manka te banokeier e wanken nua hasina. ha redi kopis pouts lene gowa kannou na lahi tara galapien. lame noum. gum hobotomi luma. singom. singo hakapam. tsi poata lie hihatuts gia tra galapien. hihatuts hakapag. nori tena sohor. balia te taten hihakats nega mats tana mats marken tokui te katona i iahana han tamlam turu mamanu lan. a tana poata. lie kag. lasilegats ha te hilikot wagulia tara mats sikiman tamlam turu mamanu lan.